- awalinkela kera taren adamridan iska aamlinani, <hesitation> konjtani mobtasimaine, inenbatoni talabtaker adamridaton dominani malikarbi, <hesitation> momken tarin igatiji inen ashrainkia inen ashraiminkia ingera yani, <hesitation> yani ashriker inger adamrig astagbaljiko ingalagko.